Yamoingueta pipe llave jokogui ñamo, muita ajuko ti ani akatu koti iopea vaera <noise> yande o ani <noise> oyokenda vaera yande.